Maha ela velona ny olona kokoa ny fitsaboana amin'izao noho ny taloha satria ny fitsaboana amin'izao dia mahasitrana ireo karazana aretina rehetra izay tsy sitrana taloha, ny fiantraikan'izay eo fiarahamonina dia ao ireo izay olona mety hanana faharetana kokoa amin'ny fiainana, hi- tsy- ary koa ela velona izy nohon'ny ireo fitsaboana amin'izao fotoana kanefa kosa ny taloha dia maro ireo olona mora maty.